انا نتصور اللي <hesitation> كل انسان قادر أنه يحدد <hesitation> القدر متاعو، صحيح كل شي مكتوب <hesitation> من قبل حتى ما نتولدو نحنا، أما كل إنسان قادر باش يكون باهي ولا باش يكون خايب، باش يكون سارق ولا باش يكون أمين. باش يكون شكون بخيل؟ أنت تتحكم في صفات نتاعك وتتحكم في شنوا تحب شنوا ماتحبش.